in deria dia dokimatɛri ere bio in ma a ba wa wa'a ra han <hesitation> papie ra a vɛwa a vɛwa vɛwa nɛ ba vɛ wa fan le tron darbre han vɛwa so ba vɛ wa fan a de manzi a'o manzi yan we han ma dure han yi wo han ma dure hamu toni yan yi bini tintin awe han ma han papiera nɛ we le mu yɛ ni han we wara be cruru don to a bun mɛ zun mu